Hue'l primel país en almitil l'endependencia delus Estaus Uníus en 1777, una tupa d'añus á. Ogañu tien un rei qu'es un joíu zarria qu'arrampla con tolas perras dela genti d'allina, que sonin tos probis i los quatru lambuçus que van tras d'él sonin los únicus que tien unas poquinas de perras pa vivil mejol que'l restu'l puebru.